द जुन्ग्नि सितिऔ क्सोतेल् मन्त्सिअ लनन्ग्ब, द क्सोतेल् फर्नि प्रएस् पर जै बए। द क्सोम् सिनु क्रु क्सोम् सिनु क्सोतेल जुन्ग्निअ हजार्, <hesitation> तुइ हजार् रौनु मन्ने जै बए। आर् दमि सिनु क्सोतेल् जरे स्तर् लन स्तर्, पेरे प्रएस् पर भन्ग्र जै ओने स्तर् तेन् थोउसन्द्, जरे त्वो स्तर् पर त्वेन्त्य् थोउसन्द्, जरे थ्री स्तर् पर थिर्त्य् थोउसन्द्, अरे रूम् मन्त्सिऔ लन जै आर्। भिदिन आर् मन्त्सिअ लन मन्त्सिअ रए प्रएस् पर भरद् रए जै, मन्त्सिअ लन्ग्सर् बुर्ज ब्लदरे सब्रे सब्र <hesitation> मन्त्सिअ जै ब्लद्, बुर्ज द्रए जै, आर् ससे सन इनि तक्स जै प्रएस् पर कोम् जै। भिदिन ग है सिनौ द क्सोतेल् कोम् सिनौ नैन तन्ग ब जुन्ग् थोउसन्दौनु मन्ने, जैफुर्क जुन्ग् गुएस्त् होउसे, लोद्गे, इपुर् बए दितै जै, जैफुर्क कोमौनु मन्ने जै जै, क्सन क्सोर्सेन तक्स जै।